Manurut au mula get manjalaki iba, calon istiri iba sebagai bujangan, yang perlu, i selidiki jolo tong keluargana, orang tuana sude koum koumna sanga songondia, maksudna naparibadah do, sanga naparbada do, sanga jahat do tu tetangga, anggo paling utama, ido sapai jolo, ahana tong, hatina sanga songondia, misalna sering do mambadai tetangga bagen, sanga songondia. Jadi porlu harus di dalami dulu di selidiki jolo sude sanga songondiana, aso binoto, tokkinnai na binoto dung jadi istiri niba marbadai sajo karejona, sanga songondiana sanga natarpanagan bage panganonna. Jadi anggo saro diau, angkon lek porludo i selidiki jolo sude, mulai sian orang tuana, cara marmasarakat na sanga songondia, sanga istilahna parsumbayang do, sanga parbada do dot tetangga, di sappingittong orang tuana na adaboru pe umakna angkon leng nisapai juo dei, songondia do koum ni i misalna i dialaian, songon dia tarparkoun dei, tarpangan do indahan ni i, kadang kadang nga songoni, jadi anggo panjak so jadi iba, nasudema olo!, olo! Tai ternyata dung jadi istiri niba, ro umak niba pe, inda raia manyapaina sanga madung mangan sanga inda, on anggo songoni adaboru ngga sipake on i, jadi anggo nadenggan attong, ro umak nia gari umak niba do. Umak ki umak nia, muda ro misalna i umak niai, sanga umak niba, i sapai ia, mandung mangan do umak, a so pala naso mangan dope so ubuat ningiba, pala marmasak iba denggan, ido istiri nisi buaton, tai anggo na tamak tusia sajo dottong, nggana denggan songoni i, mamaben parbadaan sajo dei di iba di rumah tangga niba, jadi porlu penyelidikan nasadalam dalamna, sanga songondia do keluarga nia orang tua nia, umak nia sude angkon naporlu binoto sude koum koumna sude, tokkinnai keiba tu bagas ni nattulang niba on, tu umak ni adaboru nibaon, keiba tusi, get mangido mangan au ning ia, adong langa i pasahat ko indahanmu diau ning ia! Adong langa i pasahat ko epengmu diau! Ning ia, na mangan pe ngokan meiba i, mula bahasa ison keselak maiba i, na tartarimo hobar nai sanga songondia. Jadi nggo porlu di saro diau penyelidikan na sadalam dalamna jolo, tentang keluarga ni calon istiri nibaon, kemungkinan anggo dung songoni terjadi mei rumah tangga niba tokkinnai, a sakinah mawaddah warohmah ninna, jadi orang tua nibai orang tua nia, orang tua ki orang tua nia, soni tong so tabona namarrumah tangga i, jadi ima so udokon anggo naporlu dei penyelidikan nasa dalam dalamna jolo, ulang attong sepihak sajo iligi, orang tua ni alaklai songon songon dei ning kalak misalna, a olo ning roa, tai addaboru nai aha pe ning ia adaboru napaling paling parah, sanga songondia parangena tu halak kan! Sanga songon dia. Nasombong, padahal nasarupodo da narap susah do narap miskin tai sombongna minta ampun, sanga songondiana, ima! Jadi so bisa iba tokkinnai mangatasion dirumah tangga niba sanga songondia do nasabenarna. Mula nasongoni tong, manurun tu istiri niba porlu i nasehatan, sanga songondia, ulang baen songoni, sau ulang baen songoni, orang tuamu na kayo namaradong, inda ita i, ita alak nasusah dita, sanga songondiana rap gogo ita mancari, so rap adong di ita. Ima dokonon tu istiri niba, calon niba, mungkin anggo songoni, mai dalaman sude, a dapot mei, mungkin bisa mai ibuat jadi istiri niba, kemungkinan songonima anggo saro diau ahana.